Iyake <hesitation> la bissaina bajungku. Biasa ku rammi lo to baju mane, kualan baskom senga. Kuparokkoi wai, mane <hesitation> ku <hesitation> gosok gosok mi jontona tassu burana, mane di parokkoi to baju ya to ena di anu. Di rendam, yake suroanni to biasa ku paterrollo dolo sitallumpulo manne, mane lako mu to. Yake anu to, surong to mane <hesitation> ku sika, sika sigana naseng bambanna to gariga man yakke soromi di sika to ku anumi, kubissaimi, ku bissai, ku parra mane di mane ku angka. Mane ku bawa lakko <hesitation> penjemuran. Biasa duka ke baju baju mabello, biasa ku balokoi hanger. Biasa ke <hesitation> masessana, sessa baju biasa to baju. si ledua baskom. Paling buda mi tu dua baskom, ehm. <hesitation> Kemassessa baju na eke urannu mi to, iyam to kadakena. Soba teana na eddungi korengku baju, na ke iyamasessai i to sisama minggu na teo baju na dipake. Ke uranno mi. <noise>